Yë jue yëdun, mëdyëbë dun najox mukuk t'sam este tyujpyë a'ax siemprem jedun myextukyë tëkëk xë, madax xë madyëbë dun tëm nëkë t'sam tu'u xë o met's xë jadun.